السفينة الغامضة يعني أعتقد في يوم عاصف كان في سفينة غريبة جدا يعني جت على الشاطئ السفينة كانت مليانة علامات غريبة وأشكال غريبة كل ما إقتربوا منها يعني حسوا بشيء غريب يعني جوة السفينة لجوا أشياء جديمة وأسرار ما حد يعرفها وكنوز أعتقد هذي السفينة راح يستكشفوها عن قريب.